هل تفضل النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا، أم النوم في وقت متأخر والاستيقاظ في وقت متأخر؟ أفضل النوم بدري والاستيقاظ بدري، عشان أبدأ يومي بنشاط وبالنية الحلوة تكون الأمور كلها مرتبة وتقدر تستغل وقتك بالشكل الصحيح كمان الصبح يكون هادي، وما فيه توتر أو عجلة